Ho pas-mekɛr bon mu'a ba do'atorora tonu hɛ ba do'atorora oyi ro oma dɛmu ba yan bɛ wa'a ho nibe sunuso mɛ un onni zun lo a do'atorora we sɛ tonu mani sunuso ni bɛrɛ cunu mi abe nicozo ma we co'o co'o o sinbo uwi a we vɛsi don to ni cunu a ni dɛnu a we dɛni na yirawe a bebɛ yini